दो हजार उन्नीस एक बहुत यादगार साल हतो जही साल पाँच अगस्त को अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाओ गऔ हतो। जिस्से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा खतम हो गऔ हतो और वे केंद्रशासित राज्य बन गए हते। जही साल चंद्रयान दो मिशन के तहत इसरो ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को प्रयास करो हतो। हालांकि लैंडर विक्रम से संबंध टूट गऔ हतो पर फिर भी वे अबहू चंद्रमा के ऑर्बिट में काम कर रहे हैं। दिसंबर दो हजार उन्नीस में सीएए लागू करो गऔ हतो जेको देशभर में बहुत विरोध करो भऔ हतो। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने दूसरी दायें भारत में बहुमत से सरकार बनाई हती। सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर दो हजार उन्नीस को राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाई करी हती। कि राम मंदिर का निर्माण होगा और जही साल के अंत में कोविड नाइनटीन महामारी सबके सामने आई हती। जिस्से हजारन लोगन की जाने गई हती और भी बहुत कुछ भऔ हतो जा साल।